די וועג וויזוי מ'מאכט א קארי סאוס איז <noise> ווען מ'נעמט אויל, <noise> מ'קאכט עס אויף, און מ'לייגט צו א וו- זייער זייער אסאך געווירצן, און גראד נאכדעם לייגט מען צו <hesitation> צוויבל, <hesitation> מ'צושניידט די צוויבל, און מ'לאזט עס דינצטן, און נאכדעם לייגט מען צו וועלכע גרינצייגן מ'וויל, און נאכדעם בלענדט מען